أنا بفضل إني اعيش في قلعة ليش ؛ لأن العيش في القلعة يعطي احساس بالأمان و الإستقرار تعيش في مكان ثابت ، كمان العيش في القلعة يعطي احساس بالتراث و إنك تعيش في مكان تاريخي له العديد من القرون ف احساس وايد جميل.